Jom tu shku n’mengjes n’punë edhe me veti e kisha marrë ni çantë t’krahut. N’çantë t’krahut e kisha shti kuletën. N’kuletë e kisha pas letërnjoftimin, lejen e vozitjes, pare, pare t’letres, pare centa, pare t’imta. <hesitation> aty kisha pas shminka, kisha marrë lapsa t’buzeve. Edhe palloma t’terta.